Ma-i tiiägi, kas mikrolainõahju sis om nii väega vaja vai olõ õiq, selle et mul hindäl olõ õiq mikrolainõahju. Kunagi oll', a sis tuu plahvat', nii et inämb ei ole.